Ngeelooba, mi yiinga to nder woyre nokkuuje cakaaje Naajeriya. Ngeelooba ngan, nga mawni, nga somi, nga ɓurii nagge, nga ɓurii mbabba, nga ɓurii puccu, nga ɓurii dabbaaji ɗuɗɗi.